א בעזעם האט א שטעקן פון אויבן און נאכדעם האט עס א לאנגע חלק פון אונטן, מיט אסאך הארעלעך. סאו ווען מ'נעמט דאס און מ'גייט עס דורך די- די ערד דעמאלטס נעמט עס צאם אלע שמוץ וואס איז אויף די ערד, די קליינע האר נעמט אלעס צאם און אזוי קערט מען אויף א פ- א ערד.